Ŋ wa sawa keŋ ai komu ma mu ye, ai mua boe basa, ai mua boe nafa. Bɛma a boe nafae mu ye, mu bi nu mui nafa fɛya, ai mu fasaa. So ŋ wa lɔ nafaa boe wa lɔ. Bɛma hiŋi lɔ mua nafa fɛ noe lɔ, ai mu basa, ai mua leŋnu basa, ai mu nyɔmoɛnu basa. So ŋ wa basa wa boe yɔ. Sawa keŋ ai komu ma mu ye, a mɛ nu. Ai boe nafa.